Ny fomba fiketreha <hesitation> ny hany manintsy am'micro-ondes koa moa zany de mazava hoazy hoe sy natokana hoe iketreha hany manta fa na hagnafa gny hany fa magn- manintsy, ajobokinao ao zao sakafo de misy raha miholikolika ao de igny magnamay azy. Zay zany fomba fa- fampiasà gny micro-ondes amin'ny sakafo manintsy.